To amo sa̱ za̱n sa̱ za̱n ɗe ba gyazi amo ba gyazi ke ami ana gi gyazi ka̱n aba gi mago gyazi ka̱n kuma sa̱ za̱nni a gyazi sa̱ za̱nni a gyazi kuma lubi ga̱na̱n wo wo a bomshi a nal a bomshi seko ta li angwa a pali seko ta li a pali seko ta li a pali a lak la̱m multi a pali ka̱ li ka̱n a nali ilgwe a mbi ma̱jwe za̱n wu ten pa̱lti yek ɗe kolti zhin lu tlo wugo na̱k gwe a dla̱m a da̱ka̱ wu kolti zhimi wo yek gipni lu tlo wugo ka li ka̱ zhin ka̱a̱ pal tet wugo sukti ɓal go aka̱ pal teka to hal ase ilgwe ɗe pa wo ma̱ ni dani go yek gu kum ɗe ma̱lgwe nya ba̱lti tantu la̱t ka̱ lu lishti go ta la lishti ama kolti zhin go niɗa dlip kume ta̱ pal wugo se ta̱ la̱m kolti zhin wu, to ka̱ li wo mi gyazi wo ilgwe ɗe pa wo ma̱ yisi go yek ɗe kolti zhin to a mago ilgwe a tli a dani wukgu na̱k ni ga̱n mago mil ji mago sa̱ na kolti lu tlo wugo ba mbolsi aa ma̱ la kolti zhin ma̱ lak la̱mi wugo ba wutsi cina a ma̱ la kolti zhin ma̱ lak la̱mi wugo ma̱ pal tet wugo a pa ko wokko li ka̱ lu jetit gwasi amo a saka la̱t ka̱ lu kolti zhin pali teka a lak la̱m ga̱ ka̱ sukti to nu ka̱n da̱mti ga̱na̱n ni ga̱ gyazi na̱k kangwe ɗe pa wo ma̱ni go gyazi wo mus na̱k gwisi ka̱n ko wokko kum ɗe hal a gyazi ka̱n sa̱ za̱ki ki wo yen gyazi yek sa̱ za̱k a gyazi go to ta̱ yis kolti zhin. Ta̱ yis kangwe ɗe pa wo ma̱ na ma̱ da̱mti wu lubii jina̱n wo na̱k ju ka̱n ma̱ nima to ka̱ gyazi ko wokko wo na̱ lugwe ɗe pa ata̱ ni wu na̱k kangwe a dla̱m wu ka lak la̱m multi ɗa̱ ma̱lge ka lak la̱m multi ɗa̱ ma̱lge kap ma̱ yis yilkeni jina̱n mo gyazi wo bi ga̱na̱n ɗe na̱m ka̱n ma̱lgon nini tu gon so se ko ma̱lgwe ɗe pa wo pa̱lti ilgon ta̱lat ka̱ lugon wu kume pa̱lti ilgon talat ka̱ lu gon wu ta lak pa̱li ata̱ pal teɗi ama kolti zhingo yek ka̱n ma̱ yisi, ko da ta̱ ilgon ta̱lat ka̱ lu gon mago mbadl gwas ni ten kolti zhin so mo gyazi wo ma̱ yis kolti zhin kuma ka̱ gyazi ka̱n sa̱ za̱nni yek hal nige ma̱ yi dlo ta̱ nya zini ang.